ABR-AAM004-R069 Nti sɛ wɔɔkɔ nsrahwɛ wɔ wuram anaa abotane so a. Adeɛ a wobɛhia yɛ tent anaasɛ dane a wotim de tu kwane ne bi. Sɛ ɛbɛyɛ wokɔ ne adeɛsa wo a wode bɛsi hɔ na afei wada mu. Na afei nso wobɛhia matches anaa adea wode bɛsɔ gya. Sɛ ɛbɛyɛ a sɛ wonya aboa bi anaasɛ aduane bi mpo ne wowɔ a, wobɛtim atoto anaa anoa. Na afei nso wohia nsuo firi sɛnsuo yɛ adea ɛwɔ sɛ nnipa biaa hia. Ne woanya first aid bia ɔno nso sɛ wopira anaasɛ bibi bɔne kɔto wo a wobɛtim de asɔ ano berɛ tiawa mu. Ansa na wafrɛ nnipa ama bɛ aba abɛboa wo. Ne berɛ biaa nso ɛwɔ sɛ wonya mobile phone a wobɛtim de afrɛ emergency. Ɛfiri sɛ sɛ woannya bi a bibi kɔto wo wuram hɔ a,wo nkoaa wohyɛ hɔ a wobɛwu. Nti wei ne nneɛma a ɛwɔ sɛ wonya ne wode kɔ hiking biaa ɛwɔ sɛ wokɔ.